Gne karazane sakisaky hoaniko eo ame telo eo zany ny matetiky isan-kerignandro <hesitation> gne pakopako, da mofo akondro da sambosy da gn'isany amzay zany laniko agnatign'herignandro eo ame iraika amby roapolo eo satria mety mahalany eo ame telo isan'andro zash ah.